Aran ni miyiɗi mi warta poola, ngam tomi warti poola mi So mi ɗon waɗde cuucoo, mi ɗon welti ɗum mi waɗi ngam mi waɗa janngoowo, ɗuum ɗon ngam ɗum welta ɓandu ɗe seeni e leydi. Mi waɗi towɓe ɗum ngam ɗe welta e yiɓɓe nguurndam ngal.